komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld segjum við frá íþróttamanni ársins tvö þúsund og átján kynnum okkur fólkið sem fékk fálkaorður frá forseta Íslands heyrum hvað fólki fannst um áramótaskaupið og fræðumst um ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir Sara Björk Gunnarsdóttir

í fótbolta var valin íþróttamaður ársins tvö þúsund og átján þetta er í fyrsta sinn sem Sara Björk hlýtur titilinn en hún hefur verið tilnefnd oft áður samtök íþróttafréttamanna kjósa íþróttamann ársins og þetta er í sextugasta og þriðja sinn sem það er gert Strandamaðurinn sterki Hreinn Halldórsson fyrrverandi var tekinn inn í í s í hreinn varð meðal annars Evrópumeistari í kúluvarpi innanhúss í San

á Spáni árið nítján hundruð sjötíu og sjö þjálfari ársins var Kristján Andrésson hann stýrði sænska karlalandsliðinu í handbolta óvænt í úrslitaleik

í janúar lið ársins var landsliðið í golfi sem varð Evrópumeistari í liðakeppni í ágúst svo kom að stóru stundinni

ársins tvö þúsund og átján er Sara Björk Gunnarsdóttir Sara Björk varð

Þýskalands og bikarmeistari í fótbolta með Wolfsburg á árinu hún var í lykilhlutverki í liðinu sem fór líka alla leið í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu á árinu Sara hlaut fjögur hundruð sextíu og fjögur stig tæplega fimmtíu stigum meira en Júlían j k Jóhannsson sem varð annar Gylfi Þór Sigurðsson knattspyrnumaður varð þriðji Guðni t h Jóhannesson forseti

Íslands sæmdi fjórtán manns heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu við

athöfn á Bessastöðum á nýársdag á meðal þeirra sem voru sæmdir orðunni að þessu sinni eru þekktir listamenn á borð við Þórhall Sigurðsson sem er betur þekktur sem

tónlistarmaður og Valdís Óskarsdóttir kvikmyndagerðarmaður er heiðursviðurkenning sem forseti Íslands veitir nokkrum Íslendingum tvisvar á ári fyrsta janúar og sautjánda júní sérstök ákveður hverjir fá og hver sem er getur tilnefnt fólk til hennar forsetinn verðlaunar líka árlega nokkra erlenda ríkisborgara með fálkaorðu flestir Íslendingar sitja límdir við sjónvarpið á gamlárskvöld og horfa á áramótaskaupið margir voru ánægðir með skaupið í ár en sumum fannst það ekki alveg nógu fjölskylduvænt dálítið já pabbanum fannst það svona

með yngri krakka þau áttu erfiðara með að hlæja að

syngja lög í skólanum sem var eru álfar kannski menn og

að skellihlæja sumir frægir menn í ríkisstjórninni eru að

þeir voru að segja ljót orð og eitthvað áramótum var fagnað um allan heim í vikunni og eru misjafnir eins og þeir eru margir sums staðar í Japan er hefð fyrir því að fólk klæði sig upp sem er eins konar púki sem á að hrekja burtu illa anda sem hugsanlega leynast á heimilum fólks og boða lukku á nýja árinu til þess að gera það klæðir fólk sig í strábúning og setur á sig

grettu púkarnir fara svo hús úr húsi með hávaða og látum mörgum stóð ekki alveg á sama þegar þeir ruddust inn og athuguðu hvort fólkið á heimilinu væri ekki örugglega þægt og gott

púkarnir minna því svolítið á íslensku jólasveinana hefðin er eldgömul og hún er ein af tíu sem var í ár bætt á lista UNESCO Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna yfir siði sem eru hluti af menningararfi mannkynsins undanfarið hefur þessi siður verið lagður niður víða í Japan aðallega vegna þess að færri bjóða sig fram til að leika

og nítján var fagnað í bænum Brittany í Frakklandi þar sem er hefð fyrir því að fara í síðasta bað ársins á gamlársdag í ár voru sex hundruð talsins